Alqine al badora aktar hubas alqine, hanal aadat, al bilkallam fogal aadat, wa al biallim annas al akhlaaq al kwaise wal male ganagi katiraat, kalama al foga faʼida aktar minal ganga alfoga, finshan maʼan, wa finshan tiʼillima le aadatna da bas.